أولا خصنا نشوفو شنو هو البرنامج لي غدي نزلوه عندنا في التيليفون وكنمشيو مباشرة للآبستور او البلايستور وكنختارو كنعملو واحد روشيرش فيه سمية البرنامج وكنختاروه كنكليكيو عليه وكنديرو الدونلود يعني كتنزلو عندك في التيليفون وكتعمل جموعة ديال التعليمات كتبعوم كدير موافق على حساب السيكيوريتي ديال التيليفون ديالك وصافي ها الأبليكاسيون منزلة في التيليفون.